فى عطلة نهاية الاسبوع بحب اقعد مع اسرتى كتير و نشوف افلا و نتفرج على افلام حلوه كتيره و نقعد نتكلم كتير عن حياتنا و نتكلم عالتفاصيل اللى حصلت خلال الاسبوع و الاحداث اللى حصلت خلال الاسبوع و نقعد نتفرج على مباراة كرة قدم و كمان بنتفرج على ماتشات تنس وممكن ناكل اكله حلوه وكمان بحب ان انا انزل اتفسح مع صحابى و نروح النادى و نلعب كورة قدم فالنادى بتبقى حاجه حلوه جدا